amtan woo warri dhurantif iyyo warri amtan kaam chakhasitha anan yedhe anin warri amtan chakasaa warri dhuran ayyu hidhalen won ishiayu hinbekhu Abba dhee hinbekhu dhadhe won dhurani thaa anin kass hinjree (.) won akha ishii dhan hinbene won amtan suun fedha won dhurani hajaa won dhaberthe sarren ghul hidhudhu orminen dhub woo amtantana akhan fedha anin worum amtan khan chakasaa